Rie injo pole tau iya nu gassing kuranga sitte i anu arenna i risna nikuana, nampa injo kalengna taunna iya nu mangi-mangianna caddi, mingka padada injo umuruna leremi na nakke punna tan sala injo riemi kapang ruang pulong annang, nampa rie to injo pole sitau iya urang sipakkulliangku i anu tosse injo arenna iya dikua ka pina, injo ka pina iya iyana ku punna sampang ta ele i agenna injo mae stangana serre lah, ri allona kah nu iya to isse gassing kuranga lampa kampus iya, iyato ji isse njo nakke punna lampa kampus rung kapina gassingku mamo terlambat, padahal injo nu tette sianuji disuroangki lampa kampus tte karuaji pas, nakke injo na ku lante ri kampus riemi stanga jam lalang dosenga, amapaima rie, nampa injo pole iya punna siuppama injo si pattallu naung, nu lohemi inni ni bahas sangka buangangmi, biasa injo teami sipalalloang la cerita, tingang maing isse are pembahasan, maraingmi isse nabahas, nteremi injo biasa nabahas oh lampa kunjoki deh deke rie tempat wisata beru, ballo bede padahal injo, muko-mukoangna enreja najari, nu gassing wacanaji isse bahasana anak mudayya. Iya to isse injo kekuranganna gitte si pattallu ia, ia nasitteki, liba siattana taua, pappada naung nu siana, mingka punna masing amminro maki ri balla, manna kie ri chat mami taua hakalami injo nabalas, nu padami nu asing, gitte mi inni si pattallu kodong paling heboh, punna rie la lilampa-lampai apalagi punna rie acara-acara kan ammantang to sekki ie caritanna ri kota, mingka iya to minjo nu gassing cerita ase ji lompo rie nare na lampai inni injo ta leang anreja na jari.